<laughs> Sarotra amiko ny hiteny hoe mahare maharary ny zava-maniry, <hesitation> saingy misy fiantraikany aminy kosa ny ratra isan-karazany izay mety hahazo azy ary mety hahafaty azy mihitsy ary.